Dito tʋrʋ wɛ bɩɩ ŋsɩ álámɩnáá di tɩ <hesitation> tʋʋ yála ka yele ɔ sminaá yɛ bʋʋná léle-léle-léle-léle? Ŋsɩ ɩíɩŋ dito-ditonɩŋɛ wɛ kavʋ ñ tʋmɛ dɩí yála ka tɩŋ tʋtɔɔ dáá dzɩñŋá. <hesitation> gbɛtɛrɛ mɛ dɩí mɔsí dzóñgólá féñfélená, dzóñgólá féñfélená, ɩíɩŋ dzóñgólá féñfélená. Ñŋsɩ álámɩná lɔ ba yɛ fɛnɩ dzóñgólá féñfélená dito lɔ ŋ dii, <hesitation> kʋ domóo bʋʋ ba yɛ fɛnɩ lɔ ŋdii, ŋŋña sɩsɩ, ŋ simina ŋaá ná fɛnɩ léle-léle ŋa táa kí firifirifiri bɔɔ. <hesitation> too bʋná wárɩ dɩí mɔsí dzeñli-dzeñle- dzeñle bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋ dzeñle dito vʋ fɛnɩ gbaagba, ŋñná álámɩná lɔ ŋ dzeñle dito vʋ fɛnɩ gbaagba gbaagba gbaagba ŋñná sɩ ŋsɩ ŋsɩ simina nátɔɔ yɛ sákísákí, ŋñ sákísákí, bʋ táa yɛ fɛnɩ kpɛmmŋ bɔɔ. Ŋnáa? <hesitation> bʋná wárɩ ró dɩ wɛná kpínaná bʋrʋ <hesitation> bʋ gírɛɛ yɛ fɛdʋ gɔɔrɛ sóóni, bʋwɛ ŋsɩ kʋdzɔɔ baá dʋñ bɩíyá. Ŋnáa bʋná ró bíɩ ŋsɩ álámɩná bʋ lɔ, <hesitation> bʋ tɔkɔtɔ vʋ fɛnɩ, ŋñná sɩ ŋ ŋ siminaá, ŋá tʋvatʋtʋtɔ ɔ tañna ní sóóni ñŋsɩ ŋñ tɔkɔ ŋsɩ bʋná níŋɛ mɔɔ, ŋ siminaá bʋwɛ sákísákí hɛɛɛŋ ŋnáa? Ŋsɩ dɩ féñfélená domóo ñŋa níŋɛ, ŋa ditoó vʋ fɛ álámɩná, bʋná bʋʋ kpina ɔ sim- ɔ simina ɔ gɛɛmɔ, ɩíɩŋ bʋná níŋɛ bʋnáá kpina álámɩná nátɔɔwá. ɩíɩŋ tɛfɛ ditonɩŋɛ wɛ tʋtɔɔ álámɩnáá yálá ka di na bʋ yálá ka kpína ɔ simina nátɔ.